انا نفضل انو نعيش في بيت في شجرة لانو انا أصلا نحب الطبيعة ونحب <hesitation> كل شيء ناتوريل نحب انا كل شيء طبيعي ومليح هكا والهوى تع الشجر انا يعجبني الحال هكاك